Pane vere vere vasasanu evanu, komana vanu pemam ene to kita opovoinu ta kain tara to vaonota rekas pemama berobero tara en mosina. Taim ngene vere verenu, nene vets a taba rova to rekasana. Pano vasopo nau o taba rova rekasa nene op en vanu peara ko hia kain taba rova rekasa nene va topouana. Vei nor popoka nor. Popoka sisio nor. <hesitation> e gu ge, kain ar vati eh big gu ge tsunai tetena von pavanu peara. Kain taba buanavi to te sisio na. Taba va pe rekasa geva pe roe en komana vanu berobero vanu tsan nau ka opoem. <hesitation> taba voro rurue, pa vanu koma na peara na kita op vi inu taba vare kasa po veara to kita mamatopo noro kain taba varekasa po veara to kita mamatopo noro kain tara buanavi voro rekasa. Ko yia to sivi an pa ti sivi pa vets as a taba va ti vatopuana. Sove ne to kita nata tsuk nu. Kain ar va rekesa to tena en to kita ana tsuk nu. Kain ar varekesa to tena en vanu peara sopo pa vanu nu peara mukai ta kain ar nara mamatopo nora ven pa vanu peara oyia rova.